Ireto ndray karazana kakazo eky volohagny maloha kinigny, avakeo kakazon'ny konikony, kakazon'ny ananambo, kakazon'ny manga, kakazon'ny pomme, kakazon'ny <hesitation> ny kakazon'ny paiso, kakazon'ny ledsy, kakazon'ny voanio ia.